انايا الماكلة تاعي المفضلة هي البيض وكيفاش انا نطيب البيض اني نفقس البيض فوق المقلة ونرميها داخل المقلة وراني ناكل اخويا